ندخل موجع مزود خدمة البريد الإلكتروني، مثل الياهو ولا جيميل نختار إنشاء حساب على البيانات المطلوبة، الإسم و اللقب إسم المستخدم وكلمة المرور، وإن كان في رقم أو أي شي وفقا للشروط الحساب <hesitation> عن طريج رمز المرسل إليك بس.